Tsú gaꞌju <hesitation> naꞌnii̱ náa̱ rí ma̱goo ma̱xtáa̱ o̱ xinaꞌ xógí rí naꞌnii̱ náa̱ rí naꞌni méjúu̱nꞌ rá, <hesitation> naꞌnii̱ rígi̱ꞌ numuu ríí ma̱goo masngujmee̱ xmbójo̱ drigóo̱ náꞌ mámbá náa̱ naꞌni méjúu̱nꞌ náa̱ iná, náa̱ guꞌjuá náa̱, náá numuu eꞌnii̱ rígi̱ rá. Naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí rígá mbá atsú inii rí nandxaꞌjuá mini̱ o̱ <laughs> rígá mbá atsú inii rí numuu naꞌnii̱ rígi̱, naꞌnii̱ numuu rii ikhí ma̱xtáa̱, naꞌnii̱ numuu rá rí ikhaa ríꞌkhui̱ mañawa̱nminéꞌ jma̱a murí xúgiꞌ ákhánú tsú magoo mi̱khu̱u̱ peero mangaa má naju̱mu̱ꞌ ikhúún rá ríí ikhaa má naꞌnii̱ rígi̱ rá, xúꞌkhui̱ ma̱goo <hesitation> mawatuun ikhí o̱ ma̱wanúú náa̱ xmbójo̱ ikhí rá, ma̱wanúú rí ma̱goo mi̱khui̱ ikhaa̱ murí nawá i̱ꞌwíinꞌ xu̱kúꞌ tsú ma̱goo natimii ikhí, xúrí a̱ŋuu, xúrí i̱ꞌwáꞌ ri na̱ꞌkha̱nú rá, numuu rí mirakha mirakha wáa̱ rí xmbójo̱o̱ xinaꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rá ríí rí náa̱ nandoo nagi̱ꞌma ikhí o̱ tikhuu má tsígoo ixi̱ tikhu má rí naꞌkha̱nú ikhí rá, ríꞌkhui̱ naꞌni ri mawanúú ikhí. Gaa̱ manbáyúmine̱ꞌ ma̱xtáa̱ jma̱a ikhaa tsú xinaꞌ.